<hesitation> Karazana hazo misy ny andramena na ny bois de rose, misy ny palisandra, misy ny hazo ala ah, misy ny kininina ,ny sapin ah, ny kininim-potsy ah de ny hazo na voankazo retraretra ohatra ny hazo na zavoka, nyma-manga ah, ny hazo na ledsy na lodsy.